Gny hafalia sy hasambara vo gny fijalia izy io raha roa tsy afaky miala. Ka ho zaho hoe: tsy possible mihitsy gny zany, hiavianao amizany fahasambara ah fifalina zany rahotraka tsy misy fijalia tagnatiny tao. Ary gny fijaliana igny gny karazana indicateur ah famantara, ah hoe nahatratra ah tonga amina fahasambarana hanao zao fa raha davy da fahasambara direct hanao, mivanta, tsy misy fijalia agnatiny ao de sarotsy aminao gny hiteny hoe sambatsy hanao zay ka tsy afaky misaraky raha roa reo.